Nɔɔ mazɔ nuu hŋ ukpi mua alɛɛ yɛdɩ katsemu. Ukpi nɔɔ azɔɛ numɛ ɛwɛ. Ɛwɛ ηedini mua atsemu; aetu nɛkuni kɛɛfuɛ kɛnaɣa komɛɛ ati. Mɛ ukpi nɛwɛɛ aliyɛdi kɛ amɛ. Mɛɛ ɛkʋɛ tu nɔneyi kumakutu ʒɔɛ lafa. <noise>